אונז נוצן בערך צוואנציג אנדערע מינע געווירצן צום קאכן. <hesitation> מערסטנס די ווייסע פעפער, די שווארצע פעפער, די פאפריקא און די מינע זאכן. כ'האב גראדע איינער אין ממיין משפחה וואס איז פון מאראקא און זיי נוצן פערציג, פופציג אנדערע מינע געווירצן וואס זיי נוצן צום קאן וואס זיי לייגן אסאך מער געווירצן אין זאכן.